<hesitation> طبعا مثل اربعة، تسعة، اثنين، اثنى عشر، سبعة، خمسة، ثلاثة عشر، صفر، خمسة عشر، عشرة، ثمانية، ستة، احدى عشر، واحد، ثلاثة.